والله حسيت فيك، الكل يمر بأيام زي كده، لا تحزن الأيام بتعدي وهتنسى كل إللي مضيقك، أنا موجود جنبك مهما صار، راسك مرفوعة إنت أقوى من كده لا تيئس كل شي بيصير للأحسن بإذن الله، بكرة يوم جديد وأفضل، خلينا نطلع شوي وننسى هموم الشغل نشوف فيلم أو نلعب كورة عشان نغير جو، أو نروح نشرب أهوة ونحكي عن أي شي.